الحقيقة هي إنه حاليا ما عندنا دليل علمي يثبت إن الآلات ممكن تحس بمشاعر زي الإنسان، الآلات بتشتغل ببرامج معقدة وممكن تجلد المشاعر وتستجيب بطريقة ذاتية بس ما عندها وعي ذاتي أو أحاسيس حقيقية، لماذا؟ لإن المشاعر حاجة معقدة مرتبطة بالوعي والجسد وذي حاجات صعبة التكوين في الآلات.